العطلة الأسبوعية بالنسبة ليلي هي يوم الجمعة حيت كتجتمع فيه العائلة والمناسبة الدينية ديال صلاة الجمعة وكندورو على الوجبة الشهيرة في المغرب لي هي الكسكس بالخضر.